Kua tëtä guaju Singapur jeeva, jukuraiñovi, mas kua tëtärupi arakuvo que iroï jare kua tëtä guaju rupi ama jaïvi paavi, jaeramo kua tëtä guaju pegua reta jeivi, kuape araku, arakuaveiño oimevi segun estacion del año ipuerevi jokope iroï, erei yaikuava jare jëräkuava kuape mas opaete arasa rupi jakuvo, jare ama jaïvi.